við fáum á eftir Mikael Torfason með nýja bók sem segir frá lífi

lífi fjölskyldu hans í vottum Jehóva og þegar hann var lítið barn og var vart hugað líf við fjöllum um ævisögu Árna Bergmanns blaðamanns ritstjóra og rithöfundar fáum hingað Ragnar Jónasson með nýja bók sem nefnist dimma förum svo norður að Myrká í Hörgárdal það eru tvær bækur sem við ætlum að fjalla um sú fyrri er sjóveikur í

Hallgrím Helgason þetta er ævisaga að einhverju leyti þetta

sönn frásögn af lífi hans í

læra myndlist svo eru kaflar í þessu sem eru skáldskapur segir sögu hans einn vetur

óráðinn það má kalla þetta bókmenntaselfí þetta er dálítið flóknara en það

dálítið mikið verk að reyna að finna sig í í bænum og og skáldið Hallgrímur hefur sett inn í þetta listræna viðbót

alveg reglulega í gegnum verkið og raunar eitt atriði sem gerist bak við gluggatjald eins og hann segir sjálfur held ég örugglega persónulega þetta þyrfti ekkert endilega

gefa að vísu smá spennu en mér fannst sagan fullkomlega standa án þess honum leiðist mjög þennan vetur hann er dálítið út úr

hann er líka að lýsa fer aftur í tímann til dæmis í barnaskóla og menntaskóla hittir þig á mokka á blaðsíðu fjörutíu og eitt það geta allir sem hafa verið ungir tengt við þetta hrífst af þetta er fjörug frásögn já mjög svo alveg dásamlegur texti ég hef ekkert alltaf verið hrifin af textum Hallgríms mér finnst honum hætta til að verða

akkúrat í réttum það er alltaf þessi glettni og húmor í textanum en það er svo rosalega sannur tónn í þessari bók sársauki undir sem maður finnur þó hann þó hann sé ekki að tíunda hann hann er frægur fyrir að vera töff og orðheppinn en einmitt

mér finnst honum alltaf vera að fara fram sem stílista tek undir það sem þú ert að segja það eru sláandi flottir hlutir í þessu og eins og talað hefur verið um honum er nauðgað þarna og hann segir frá því ég verð að segja að ég ber djúpa virðingu fyrir því

hluti af frásögninni bara lítill passus þetta er ekki miðlægt í að horfast í augu við fjölmiðla fjalla um þetta en þetta hefur göfugan tilgang hjálpar öðrum sem hafa lent í svipuðu

kannski ekki eins eins harðir eða hann vill vera einn hann dreymir helst um að vera lokaður inni í fangelsi svo hann sé bara í rútínu og sé svo gerist það reyndar en er ekki eins skemmtilegt og hann hafði séð fyrir sér svo bláeygur eins og kemur

fram í einhverjum

Íslendingur á þessum árum í stórborg hann kann ekki á neitt

neitt hann hittir eitthvað fólk á götu sem býður honum með sér upp á hótel um miðja nótt í Flórens

það finnst mér líka mjög skemmtilegur kynslóð sem munum eftir böllunum á borginni og allt það eins og Sigurður var að segja allir sem eru rúmlega tvítugir og eru að leita að sjálfum sér geti fundið sig í þessari bók ertu sammála Sigurði

séu óþarfar mér fannst reyndar þessi ég hef aldrei lesið eins hrikalega lýsingu á einsemd hversu einn í heiminum þarftu að

þetta er góður punktur þessi æla mér finnst það svolítið flott það sem kemur upp úr honum er bara tóm tjara mér fannst það samt kannski aðeins of augljóst eitthvað hún stæði svo vel án þess og hann er einlægur það væri nóg glimrandi skemmtileg bók við getum mælt með henni það er alveg öruggt mál svo erum við með verðlaunahafa bókmenntaverðlauna mann sem er bókina illsku Eirík Örn Norðdahl heimska

er ný bók eftir hann hún gerist á Ísafirði en samt finnst manni er þetta Ísafjörður þetta er

sem allir eru að horfa á alla í gegnum einhver tæki

á enginn neitt einkalíf lengur það er ekki stóri bróðir heldur allir

þetta er ádeila á netvæðinguna samfélagsmiðlana það hefur ekkert gerst nema

það sé á netinu eru eftirlitsmyndavélar í hverju herbergi í húsinu eins og stendur þarna það ríður enginn

eða skítur án þess að einhver sé að fylgjast með því en ekkert til að skammast sín fyrir það gera það allir það er allt í lagi þó einhver sé

mér finnst þessi pæling mjög skemmtileg mér fannst lýsingin á ástum

og Áka sem eru bæði rithöfundar sem eru að skrifa sömu bókina án þess að vita af því mér fannst hún líka skemmtileg ekkert um þeir bara hafa ekkert komið við söguna áður og koma ekki aftur mér fannst það

óþarfi en það er tilraun til að lýsa því hvað gerist þegar þú ert ekki lengur sýnilegur öllum þá ertu bara ekki til það er nauðsynlegt að allir viti allt sem þú gerir menn hafa talað um

verði maður að skilgreina einkalíf öðruvísi eða það er orðið eitthvað annað en það var en ég verð að segja um þessa bók að hún olli mér vonbrigðum mér fannst eins og hann hefði unnið vinnu á teikniborði en það næði ekki

neitt nógu lifandi upp af því

hvorugt skáldið höfðar til mín og ég skil þau ekki ég skil samband þeirra ekki og ég skil ekki hvernig þau ögra hvort öðru og svo finnst mér plottið dálítið langsótt líka að tala um hefndarklám en þarna er þetta þannig að þau póka hvort annað alltaf þegar þau ætla að sofa hjá einhverjum öðrum til þess að hinn aðilinn viti örugglega af því og fylgist með

eru að hefna sín hvort á öðru en það sem mér finnst

skemmtilegast í þeirra sambandi er þessi bókmenntalega samkeppni

eru svo rosalega á sömu bylgjulengd skrifa sömu bókina um eitthvað sem liggur

í tíðarandanum líka ég var reyndar að segja við Sigurð áðan að við ættum eiginlega að leika eitt atriðið úr þessari bók sem gerist í við sleppum því hvernig er atriðið

á dyr og kvengagnrýnandinn hrækir á eftir honum af því þau eru svo ofboðslega ósammála allir skipta sér í lið um þessar bækur sem eru alveg eins konur standa með henni og karlar með honum mér finnst margt mjög skemmtilegt

engin illska

hann er ekkert að reyna það mér finnst þessar persónur hvorug verða þannig persóna ég get einhverja einhverja hefnd en ég skil bara persónurnar ekki nógu vel ég held að hún sé Eiríkur þegar hann er að lýsa Ísafirði alveg nákvæmlega fólkið býr í íbúðum sem hann hefur búið í

eins og Arnór í illsku hefur upplifað sömu hluti og hann gerði í bernsku en þetta er í fyrsta skipti sem hann lætur sögu gerast á Ísafirði mér skilst

framan á sé einhvers konar þetta er

framtíðin á Ísafirði þakka ykkur fyrir við skulum halda áfram og heyra það helsta sem

er að gerast í fáum línum þegar siðmenningin fór

fjandans til er eftir sagnfræðinginn Gunnar Þór Bjarnason og er þar rakið hvernig Íslendingum reiddi af í fyrri heimsstyrjöldinni

börðust í skotgröfunum í Evrópu

nítján hundruð áttatíu og þrjú til tvö þúsund og tólf er löngu tímabært úrval ljóða eftir Gyrði Elíasson og spannar þrjátíu ára tímabil allt frá svarthvítum axlaböndum til hér vex enginn

er skrifuð af Garðari Sverrissyni er rýnt í ráðgátuna sem var þessi

snillingur sem endaði ævina sem Íslendingur inn í myrkrið er ný sálfræðileg spennusaga eftir Ágúst Borgþór Sverrisson morgun og kvöld eftir sem kemur út á íslensku eftir þennan margrómaða norska hlaut í gær bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir

draumar og

gráspörvar og ígulker er fyrsta ljóðabókin eftir Sjón í átta ár úr Suðurhöfum til Ásu eyjan festir blundinn ljósunum fækkar í híbýlum mannanna þögn umvefur hvert fræ og korn á myrkrum ökrunum frá giljunum berst þá ertu sofnuð og ég

á lampa á náttborðinu þín megin í gær

glóandi orðum hennar á hreyfingu þú lyftir hárlokk frá enninu vafðir upp á hann þremur fingrum og þræddir saman við hina lokkana í hári þínu þannig töluðuð þið saman hún og þú hún leggur

sér í miðju bókarinnar sem öll skáld þrá að lesa lófar hennar fjórir sléttir meðan hún hvílir hljóðfærið á knjám sér andartak milli árþúsunda hún færir dreymandi andlit þitt að

brjósti sínu smeygir litla fingri inn í munninn ilmur liðast upp hálsinn fram á varirnar hljómur logandi

það sem lifir nætur litar snertingin rödd þína Ómar mildi hennar í söngnum eyjan losar svefninn við híbýli mannanna

mannanna eru komnir á stjá brátt verður

draumurinn lyftist af augnlokum þínum hún opnar augun dagsbirtan

úr nýrri ljóðabók eftir Sjón sem nefnist

og ígulker hingað er kominn Mikael Torfason týnd í paradís þetta er bók um fjölskyldu þína sjálfan þig þú varst lítill aðalatriðið í bókinni er að foreldrar þínir gerast vottar Jehóva og þið lifið í þessum söfnuði nokkra hríð og og það hefur ýmisleg áhrif fæddist með sjúkdóm var langveikur og þau lentu í vandræðum með læknana af því að foreldrar mínir voru ósammála þeim hvernig læknisþjónustu ég ætti að fá varðandi blóðgjöf og annað sem að vottar Jehóva eru ekki hrifnir af það sem gerist er að þú ert mjög veikur lítill drengur í rauninni að fyllast af blóði og saur svo maður

og er í rauninni bara að deyja og eins og er lýst í bókinni er að breytast í þá var þá var hungursneyðin ekki í Eþíópíu eins og

allir komu í heimsókn og sögðu þið sitjið heilbrigðiskerfið og þau telja sig vera með Jehóva Guð og Jesú Krist í sínu liði það má ekki gefa blóð

og pabbi þinn er alltaf að rífast við þennan lækni sem þú lýsir mjög fallega þessi læknir hefur greinilega verið hinn

varð mikill vinur minn ég var mikið á spítala og var síðast skorinn upp þegar ég og heimsótti hann líka af því ég vann þessa bók mig langaði til að blanda mig langaði til að blanda saman

starfað sem blaðamaður fór og tók mörg hundruð klukkutíma af viðtölum sem

systkini og og aðra fjölskyldumeðlimi viðtal við manninn sem kynnti pabba fyrst fyrir

og tók líka viðtal við við lækninn sem er kominn yfir áttrætt og býr í Grafarvogi og málar landslagsmálverk þar en stalst hann til að gefa þér blóð hann svarar fyrir það að einhverju leyti í bókinni ég held líka að þetta sé magnað upp á það að gera gerði miklar rannsóknir á þessu og líka bara hvernig yfirvöld og annað bregðast við þegar einhver kemur með barn á spítala og segir ég vil heldur að barnið deyi en fá viðeigandi læknisþjónustu hvernig bregðumst

því og það var ekkert gert í rauninni þú ert þú ert í orðsins fyllstu merkingu þessarar setningar

hugsa að það sé jafnvel þannig enn þann dag í dag ég held það við erum í rauninni ennþá að taka þátt í þessu

bólusetningar í dag og annað slíkt en segðu mér foreldrar þínir eru ofboðslega ung og þau virka alveg eins og fullkomlega ráðvillt fólk og vita nánast hvorki í þennan heim né annan á þessum tíma

hefur verið kommúnisti og svo

áhugavert fyrir mig að taka öll þessi viðtöl var að geta sett mig í þeirra spor þegar ég var yngri var ég reiður ungur maður og reiður út í þetta fólk núna fékk ég að kynnast því og setja mig í þeirra spor við erum að tala um fólk sem

bæði höfðu verið alin upp af fátækum

ungt fólk sem

hafnað af menntakerfinu niðurlægð af því með

það er skemmtilegur kafli í bókinni af því þegar pabbi fær að vera mánuð í fínni bekkjum í í grunnskóla í hinn rétti Torfi hafði verið erlendis og þeir færa hann aftur þú átt að vera meðal

þetta er fólk sem var algjörlega hafnað af stofnununum og það gat ekki einu sinni leitað varðandi er líka sagt frá því þegar Ólafur Skúlason sem síðar varð biskup var presturinn hennar ömmu þegar maðurinn hennar er búinn að drekka sig í hel

dauður á stofugólfinu heima eina sem gamla konan fær í fangið sem er þá um fertugt þeirra menningarheimur þetta er ekki fólk af fínni heimilum fólk í minni fjölskyldu ætti ekki að fagna kosningarétti kvenna fyrr en tvö þúsund tuttugu og fimm þegar við fengum að kjósa við almúginn hinir allra lægst settu þú gengur rosalega nærri fjölskyldu þinni til dæmis þessi afi þinn

drekkur sig í hel á sófa í gegnum einhverja rosalega

mjög nálægt foreldrum þínum hvernig finnst foreldrum þínum þetta er ég líka ofboðslega þakklátur að vera sonur þeirra sonur Huldu og Torfa þau tóku í rauninni bæði bæði

fyrstu beiðni minni um að mig langaði til að heimsækja þennan tíma og taka við þau viðtöl og langaði að skrifa bókina svona og sagði þeim að við myndum hvergi halda aftur af okkur

í dag er þetta í nútímasálfræði kallað markaleysi eitthvað slíkt en þetta er líka hispursleysi og líka okkur þykir mikilvægt að segja

sanna sögu okkar við erum í rauninni íslenskt alþýðufólk það er mikilvægt að við skrásetjum þá sögu

þegar ég var að skrifa bókina fannst mér samfélag Votta Jehóva nítján hundruð sjötíu og fjögur þegar ég fæðist að einhverju leyti samfélag þá sem var

að mörgu leyti ógeðfellt samfélag við erum enn

að gera upp hvernig við komum fram við samkynhneigða hvernig við komum fram við konur auðvitað er hægt að horfa á

að einhverju leyti spegilmynd hugmyndakerfi okkar Íslendinga er að einhverju leyti innflutt ég sá þetta alltaf fyrir mér sem

miklu meiri myndlíkingu um um samfélagið sem við bjuggum í og erum að reyna að breyta og

eiga í ofboðslegu uppgjöri við kristna trú sem hentar okkur ekki eins vel sem nútímafólki hentar mér engan veginn persónulega ég er einn af þeim sem hef hlotið líkamlegan og andlegan stórskaða ef þú spáir í

af trúarbrögðum þau hafa í rauninni og ef maður getur sagt eins og sagt

kristin trú

þetta er maður sem kynnist mömmu þegar hann er nítján ára og hún er átján ára

að taka aftur ef stofnanir

menntastofnanir eða aðrar stofnanir hafa í raun hafnað þessu fólki af hverju af hverju ættu þau ekki að vera í uppreisn fyrst er hann í uppreisn með kommúnismanum eins eins og hann var að lesa Þórberg Þórðarson ofboðslegur aðdáandi hans þá er eins og hatur hans á kirkjunni og stofnunum þar sem Þórbergur er

alltaf að krefja lesanda sinn um að vera ekki með þessa hræsni annað hvort trúa þessu

í þaula eða ekki pabbi valdi bara heyrðu ég tek bara mark á honum

í þaula og prófaði það það er ákveðið við getum alveg setið og sagt ógurlega er kjánalegt að hafa valið þessa leið en þetta er samt leið að velja

pabbi ég er þannig líka eflaust og við erum mörg svona sem erum svolítið annað hvort eða fólk

endanum var honum sparkað út á endanum var

leiðina sem Þórbergur valdi sjálfur Mikael þakka þér fyrir týnd týnd í paradís heitir bókin við skulum heyra í Árna Bergmann um nýja ævisögu hans Árni þú segir frá því í ævisögu þinni að þú hafir alist upp í plássi þar sem ekki var mikil menning og þar hafi verið náttúruleysi en Keflavík þótti á

og öll önnur lítil pláss í heiminum það er pláss þar

allan heiminn í manngerðum og

fyrstu sem gerðum það

að hafa þessa bók svolítið öðruvísi í laginu en margar endurminningar þannig að ég er ekki ekki ekki mjög mikið að fást við æskuna heldur reyni að sýna öllum æviskeiðum sóma líka ævintýrinu að vera gamall og listinni listinni að vera gamall og halda höfði

að læra latínu og grísku í háskóla en kennarinn minn ráðlagði mér að prófa að verða fyrsti Íslendingurinn til að læra rússnesku í Moskvu það gerði ég og ég kem þarna á mjög skemmtilegum tíma rétt eftir dauða Stalíns og

hvernig það var að átta sig á heimi sem var allt öðruvísi en heimurinn sem ég hafði þekkt Sovétkommúnisminn var og hvað varð um þessa freistingu

svolítið merkilegt að þarna kynnistu Lenu konu þinni og kemst þar í tengsl við við við rússneska gyðinga gyðinga sem undir högg að sækja það hafði mjög mikil áhrif á mig þetta þetta fólk var ekki trúað eða

þennan minnihluta í heiminum sömuleiðis þegar ég hef verið að velta fyrir mér trúmálum og skrifað heila bók um glímuna við Guð reyndar heilan kafla þarna í bókinni þá hef ég alltaf í huga þessa ákveðnu hefð í gyðingdómi að deila við drottin

einhvern sem heimtar auðmýkt heldur allt frá Móse reyna menn að standa upp í hárinu á honum og hrekja hans röksemdir með eigin röksemdum

það er svolítið merkilegt með þig að þú sósíalistinn að hefur alltaf fundið í skrifum þínum og þú nefnir það þessa þessa trúarþörf það tengist líka við

trú bernskunnar og það var trúin á bókmenntirnar það var eins og frelsast til nýs fagnaðarerindis ég reyni að gera dálítið grein fyrir því í bókinni og hve hve mikið menn trúðu á

og áhrifamátt bæði á Íslandi og í Rússlandi

af mismunandi ástæðum þetta er tími sem er liðinn og kemur líklega ekki aftur en það var

að lifa þennan tíma þegar bókmenntirnar eru leiðtogi lífsins eða einhver skáld eru

lífsins og einhvers konar veraldleg kirkja þú talar mikið um Halldór Laxness og Þórberg og Jóhannes úr kötlum það má segja að þú sért

eru svo nauðsynlegar fyrir mann sem er að velta velta mikið stjórnmálum fyrir sér vegna þess að til dæmis skáldsagan er er bara samfelldur kúrs í því að setja sig í annarra spor

og átta sig á á því að maður verður að virða forsendur annarra annar maður sem mig langar að nefna það er hinn frægi og alræmdi hommi Þórður Sigtryggsson hann var gagnmerkur maður og ég skrifaði stóran kafla um hann og fleiri homma á Íslandi og þetta er dálítið tengt líka áhuga mínum á stöðu minnihluta sem eiga undir högg að sækja þegar ég fer að hugsa um það hef ég umgengist stórhættulegt fólk

alka og homma Rússa og komma og júða og alls konar alls konar fólk sem er ekki hátt skrifað hjá mörgum svo varstu lengi blaðamaður og ritstjóri á Þjóðviljanum

tíma þegar menn veigruðu sér ekki við að skrifa mikla langhunda í blöð og þarna er líka verið að gera upp við sósíalismann og fleira og fleira blaðamennska var auðvitað allt öðruvísi sterkum átökum milli hægri og vinstri milli tvenns konar heimssýnar ég reyni að gera grein fyrir því hvernig það var að vera að skrifa í blað sem var alltaf í minnihluta alltaf alltaf

gegn straumi gegn meirihlutaviðhorfum

hafa margir skammað þennan tíma vegna þess að þá voru blöðin tengd pólitískum flokkum en ég held að það sé eftirsjá að honum að því leyti til að menn voru að reyna að halda á lofti einhverjum öðrum valkostum en ekki gefa það frá sér að það væru til einhverjir pólitískir valkostir eins og var í mér finnst á þessari bók að þú sért alltaf og

að reyna að skilja heiminn og ég held þú notir þessa setningu að skilja heiminn já ég reyni að hugsa þessa bók þannig að ég sé

persónulegur og tengdur við lifandi fólk og persónur eins og ég get en um leið vissa stórsögu um það hvað gerðist á þessum merkilega tíma að vísu sagði tengdamóðir mín heitin að það hefði verið gömul bölvun í hennar umhverfi í þorpi í Rússlandi að segja sé ekkert eftir því eitt á ég samt heitir þessi ævisaga Árna Bergmann alveg

lesning Ragnar Jónasson sæll vertu

að koma úr prentsmiðjunni dimma eftir þig með þessari fallegu kápu eftir frænda þinn Ragnar Helga Ólafsson hann klikkar ekki á því þú hefur alltaf verið fyrir norðan í bókum þínum á Suðurnesin kominn tími til ég er búinn að skrifa sex bækur um Ara Þór lögreglumann á Siglufirði mér fannst bara persónulega kominn tími

til að breyta til og ekki bara færa mig um um stað þessi saga gerist í Reykjavík og á Suðurnesjum heldur líka skipta alveg um persónu og færa mig úr ungum og tekur að sér að rannsaka eitt mál að lokum þetta er

síðasta málið hennar þannig að við byrjum ef úr þessu verður sería þá byrjum við aftast þetta er síðasta síðasta sakamálið hennar hvað kallarðu þessa konu hún heitir Hulda

um svolítið lengi og langaði

þetta er auðvitað glæpasaga en til hliðar er þetta svolítið sagan hennar þessarar persónu sem á sér svolítið dramatíska forsögu

og móðir hennar er einstæð dóttir bandarísks hermanns sem fær aldrei að vita af henni og flytur

aftur úr landi

hún er þarna í lok ferils síns og rekja hana aftur

það er svona hugmyndin að eiga möguleika á því segðu mér bók eftir þig hefur gengið feikilega vel í Bretlandi ekki satt jú hún hefur

hún kom út fór hún í efsta sæti á Amazon andartak sem maður gleymir ekki þegar það gerðist Bretar hafa tekið bókinni mjög vel og hún hefur útgefandinn í rauninni flýtti útgáfu á næstu kemur út núna fyrir jólin þannig að það verða tvær í rauninni bækur í Bretlandi alltaf þetta myrka norræna

þetta er kannski svolítið það sem selur það er ekkert bjart við þetta segðu

við þig sem menn nefna það er þessi hrifning þín á

pínu hallærislegt ungur og

það er kannski sú tenging sem ég hef

í Bretlandi virðist þessi tenging skila töluverðu því þar er hún í hávegum höfð og það að ég hafi þýtt bækurnar hennar

óspart til að kynna mína bók þó ég sé að sjálfsögðu að skrifa eitthvað allt annað þú ert ekki í hennar

á einhverju sveitasetri nei alls ekki þetta eru skandinavískar glæpasögur það eina sem ég held í og sem ég lærði af

er að hafa óvænta fléttu í lokin það finnst mér mikilvægt að það komi eitthvað í lokin kannski í síðustu köflunum sem snúi sögunni svolítið á hvolf það gerði hún mjög vel og þakka þér fyrir Ragnar dimma er bókin

að Myrká í Hörgárdal hér gerist frægasta íslenska draugasagan djákninn að Myrká hún hefur orðið innblástur í kvikmyndir ljóð sönglög og málverk sagan kom fyrst á prent í þjóðsögum Jóns Árnasonar átján hundruð sextíu og tvö og það er í henni einhver háski sem nær alltaf til sagan er í stuttu máli sú að djákni nokkur ætlaði að bjóða stúlku sem hét Guðrún í jólagleði hér að Myrká áður en af því varð drukknaði hann í Hörgá og var jarðaður í vikunni fyrir jól en hann lét það ekki aftra sér frá því að sækja stúlkuna hann kom ríðandi á bæinn til hennar tók hana fyrir aftan sig á hestinn og reiddi á leiðinni sá hún í bera hauskúpu djáknans og skildi að hann var afturgenginn máninn líður dauðinn ríður sérðu ekki hvítan blett í hnakka mínum

Guðrún bjargaðist með því að hringja klukkum í kirkjugarðinum hér á Myrká draugsi togaði í hana en vegna þess að kápa hennar rifnaði steyptist hann ofan í gröf það er sagt að hérna undir þessum steini utan kirkjugarðs hvíli djákninn frá Myrká það er varla tilviljun að ein af glæpasögum Arnalds Indriðasonar heitir Myrká þótt þarna sé engin bein og þarna er karlmaður sem vinnur konum mein margir hafa notað þetta efni Egill Eðvarðsson færði söguna inn í nútímann í sjónvarpsmynd þar var djákninn á mótorhjóli

Víkingsson gerði mynd í París sem hann kallaði hvítur blettur í hnakka

eftir Magnús Eiríksson er alltaf vinsælt einna mögnuðust er þó útlistun skáldsins Hannesar Péturssonar á

les hjá rúðu úr gráum vefi hún opnar skemmu hann mun ríða

með þetta er búið hjá okkur í kvöld við verðum hér að viku liðinni takk fyrir að horfa